Problemet më të cakonshme te qent janë ata te zëmbra, te u fikatu, te l’intestino, pse qent hanë shumë shurbise çë ngë janë ndutu <hesitation> mirë pë’ shëndetën, dhe mënd jenë tumori e tjerë shërbise.